Mebjpj dj mebjtsena hjmba a wcayj ne tse dj fie mu kyjn dj mebjtsena dua a wcayj no dj dan siantsir nye dj, ndzjmba pii na ckc do wc nsu do na enam nsu do a, no do nwin a cfa wo ho no yj adze a mepj dj muhu mbrj obesi ayj sj metsena hc afebcc a djm ntsi mebjfa cno na m'egya dua dan no.